אנה כנזן בלי אלאנסאן אלעאדי כיצרף תקראיבן בין מיתין ולא רבעמית דירהם עלא אלמאכלא פי אלאסבוע, יעני פי אלשהר האדי כתכון בין תמןמיא ואלף סתמיא דירהם תקראיבן, אלת'מן כיכתלף עלא חסב נעויאת אלמאכלא ואלעאדאת דיאל כל ואחד.